بجيب الصةره احطها في برواز والبرواز يبقي مربوط فيه حبلين من ورا كدا من نقطتين، حبل من النقطتين وادق مسمار في الحيطه واجي علي الحبل دا اوسطنه في المسمار، اخلي المسمار في النص ولو لفيته لفه عليه كدا هيبقي الماسكه شديده ومربوط ربطه كويسه وهتتعلق مش هتقع ابدا.